Aranni to ni tomi zaanoto So tawii miɗo waɗa sewde button ngal e sirte, mi waɗataa waawi hokkude nyiɓɓe ngal e waɗude hoore nde. Miɗo waawataa waawi sowde ngelbutton ngal e hoore nde, waawi njiddaade e goɗɗo goɗɗo e hoore, sabu miɗo waawataa ɗaɓɓude soodude haala.